Anduu refrijerador anduu iin tu yee, ndugu cuenta ya'a téyu kua kuii yana, comida o fruta nra onun ndan ndute kuani hí nadute nduu, nundo ñanguengo kutoña ngueña xhika'a nuño'o, ndu atu nuvatun tundio refrijerador anté, ndikuna yikuu va'a kuanayureto dekana kuño chun unma uño'o, uku chanta tebache kuña teyo odoña kuu taneme hemeno duku manzana, udu chicha unja anguan ndidan chí'i meyutu refrijerador até ateyuu ko'a kuii ya'á.